Oshxonani tashkil qilish ham uy-joyni toza va tartibli saqlashda muhim bosqichlardan biridir. Idish-tovoqlar va boshqa oshxona buyumlarini ularning ishlatilish tezligiga qarab joylashtirish oshxonadagi ishlarni osonlashtiradi.